گلہٕ چھِ ونٛدٕ خٲطرٕ مختلف طریقو سۭتۍ کھین ذخیرٕ کٔرتھ تیار کران، یتھ منٛز گری دار میوے دفن کرٕنۍ، کیشنگ کونز تہٕ فریب دِنہٕ وٲلۍ کیشنگ شٲمِل چھِ۔